السلام عليكم! نحب نبارك لك على زواجك! فرحان برشة لك، وإن شاء الله تكون حياة مليانة حب وسعادة. نحب نشوفك وتشاركنا فرحتك، ونتمنى لكما كل التوفيق. ذيك لحظة خاصة، ونتمنى لكم أيام جميلة مع بعض.